Ríí najmaaꞌxu̱ ikháa̱nꞌxu̱ rí mbiꞌjiuu telebisiúu̱n, ríꞌkhui̱ rí ndu̱ya̱a má rá rí ginii síempré ma̱ri̱gá náa̱ aguꞌ rí aguꞌ rí naꞌkhu̱u̱ mithañii̱ konetar rá, ngaa̱ ikhí mithagoo ithaya̱a rá, mitha̱ꞌyáꞌ mi̱tha̱xu̱rígú xú káblí rá para que rí mago̱o mawatuun xú i̱ꞌwáꞌ xú mitha̱riꞌkhuíí rá xtaꞌdáá mbá rí xú nutháa̱n chímba̱a̱ ajua̱nꞌ rá para que rí ikhí ríꞌkhui̱ mi̱dxu̱ rathrugua xú mi̱tha̱ꞌyáꞌ náa̱ nani̱gua̱a̱ꞌ mitha̱ya̱a rá, nani̱gu̱u̱ꞌ mbaꞌyoo ada̱ rá xurí karikaturá xu naꞌkha̱ xógíꞌ xkhuaꞌnii ikhruaꞌjo̱ꞌ rí ikhí jún. Xkuaꞌnii iya̱a rí a̱juanꞌ rí ndayoo gu̱bi̱ꞌ ríꞌkhui̱ xúꞌ rá, xkhuaꞌnii inújngoo e̱yo̱o̱ rá, tsíkhruaꞌjo̱ má méjánꞌ rí sobre ríꞌkhui̱ rá para nda̱yo̱o̱ rí xkuaꞌnii igu̱ma rá. Xkuaꞌnii ikruaꞌjo̱ꞌ más somenú ja rá.